لو في لعبة كنت احبها وانا صغيرة هي لعبة كرات الزجاجية كنت دايما احس ان انا فخورة كده واشعر بالفخر انه انا بلعبها يعني لما اكون اكسب مجموعة جديدة كنت احس كأني يعني ملكة لما العبها كنت احب العبها وانا صغير خالص.